أول شي لازم نقوم بفحص العجلات اللي هي الدواليب والموتور السيارة وبعدها الشكل الخارجي الكراسي جودتها الجلد <hesitation> هل فيه <hesitation> مثلاً <hesitation> تشققات ال <hesitation> المسجل السيارة المكيف يعمل بشكل جيد أم لا.